Lafa hikarakara gilasy tsy misy ronono zany e da ilay ny ranom-boankazo, ny tantely na ny siramamy, da zava-magnitsy ohatsy ny vanily. Ny fomba fikarakara azy io amin'izay arotsaky agnaty vilany ao ny ranom-boankazo, siramamy, da anga eo elaela. Lafa Lafa vita izay da arotsaky ao anaty lasitra na vata fangantsia ny fangaro, avela hitovy amin'ny efatry ka hatramin'ny dimy ora. Rehefa vita ire- i raha aby aby izay da potehy tsara gilasy alohan'ny hanapahana na hanaovana endrika.